<hesitation> a taka nka ñayivi ñuu á, nda ku'ini kai ina xi ye naá kuu lo ndeeña'a, ye naá kuu lo ndeei taka cho, taka chiva chikaxi, nchikutu, ndeei ve'e ndeei, ye naá kuu lo kuu.